Gnolo a kenya ao koa zay da mihinanambary fe ny laoky tiandreo agny da ny legume sautéda asiandreo avao koa io fia akoho asiandreo avao koa io <hesitation> lentille de asiandreo chapati zao.